Oke dari kalo nilai nilai, nilai nilai yang sa tahu maksudnya nilai nilai kehidupan yang sa tahu tu dari agama-agama dengan budaya, kalo agama ni yang paling condong <hesitation> yang paling tahu skali tu tentang mengasihi su pasti trus kaya <hesitation> saling saling menghargai itu sama kaya macam mirip mirip juga dengan yang budaya ini tapi budaya budaya paling kalo yang sa paling ingat tu kaya macam kita tong <hesitation> hal hal yang hal hal yang <hesitation> tong sudah diwariskan seperti mungkin sikap sikap etika etika yang tong sudah dapat seperti sopan santun ato gaya bicara ato gaya jalan itu juga sa biasa dapat di nilai nilai kehidupan dari sa punya orang tua begitu kaya dong kas tahu kalo misalkan ada tamu nanti bagemana kaya tong sajikan sajikan apa ato pas dong datang kitong bikin apa, itu dong biasa kasih tahu begitu, kalo dong datang kitong kitong langsung tawarkan mo minum apa begitu trus kalo misalkan dong tra bilang kitong yang langsung bergerak. Sediakan saja trus selain itu juga sifat dan sikap juga bagemana begitu kalo misalkan mungkin sesama kitong begitu kaya macam seperti hal kecil macam <hesitation> orang kalo misalkan ada bicara ato apa begitu kaya lebih banyak mendengarkan begitu tidak tidak potong potong pembicaraan trus <hesitation> dengan mungkin kalo misalkan budaya tu <hesitation> hal hal yang <hesitation> tong punya moyang moyang sudah warisi seperti <hesitation> jaga, jaga satu tempat ato tempat yang memang benar benar dong dari sananya tu sudah ada begitu itu juga biasa <hesitation> bernilai ato punya cerita cerita sendiri begitu <hesitation> dengan mungkin kalo misalkan di kitong tu <hesitation> cerita ten <hesitation> nilai nilai tentang itu menjaga hubungan begitu, seperti itu.